د وچ پوستکي د پاملرنې د باره داسې یو نرم ټوکر باید، <hesitation> استفاده سي څې د مینځلو وروسته هغه خارښت پیدا نکي. زیات وچ نسي. او دا څې داسې یو څه وکارول سي څې غني محصولات وي څې هغه ګرېسترین یا سوراماید چاپیر وي تر څو مو جلد مر، مرطوب پاتې سي.